आजे तेज़ चन वाई दुनिया मा हमते अपरी प्रोफेशनल लाइफ अर पर्सनल लाइफ ते संतुलित कन भोत ज़रूरी ची अर येते संतुलित कनो ते हमते यु चैंडू की हम अप्रु सारू काम टाइम पर कोरे हम योक फिक्स्ड टाइम-टेबल बंडे दे अप्रु जेसे हमते चन ची अर अपरा हेअल्थो ध्यान रखे।